بښنه د زړونو درملنه ده، او د کرکې پر ځای سولې ته لاره هواروي. کله چې موږ بل څوک بښو، نه یوازې هغوی ته بلکې خپل ځان ته هم سکون ورکوو. بښنه زموږ ذهن او احساسات سپکوي، او د اړیکو رغولو کې مرسته کوي. په یووالي او تفاهم لرونکې ټولنه کې بښنه ډېر ارزښت لري.